Nénâ laã ønå chaà jnanhà minhà jauà láhã jonã jmonå tsouã eínã jiuå tsaíã guiohà tsùà meinhâ mønâ lùã jmaønâ manã jáâ jmaønâ mønâ lùã sùà juùã taã tiánã iâ jouà laã maønâ mønâ taã ziaã juøå láhã líã ðønè tsouã taã zia juøå láhã líã jiaè jmaønâ mønâ ta zianè juønè søã tønã søã çúhã laå çónhã mønâ zihå çounã tanâ niunà taã mùnã iã guiohà søã lùnã taâ dehâ iã jonã nénå laå mønâ jiánã tionhâ tsouã lùã manã çuunè tsøâã jonå láhã çónhã juáhã iâ tsùâ guiohà tsouã ðanã mønâ lùã jmaønâ manã jáâ lahê lùã jánhå taã tsønà jaå manã chíâ taã tiánã mùnã mønâ lùã jánhå taã ziaã manã chíâ mùnã guiohà láhå jøè neinâ tsouâ lùã iã zianã tsùà meinhâ lahê lùã ziaã mønâ tøê lùã çianå jainã lùã iã jaínhå sùà meinhâ jiuå tsaíã dehâ tsóâ ninâ aiå bahâ lahê lùã táhå nénâ laã juøè taã tiánã sùà meinhâ lùã mónå júhãs tionhâ táhå nénâ laã laå nenã søã íã jeê lùã çounã jainã lùã iã saíã jiúâ tsaíã guiohà juønè taã tiánã tsouã maønâ manã jáâ iã onã nénå zioà jmainã tsouã nénå çaã jeè jnanà laå çónhã mønâ minhå chíhà jnanà lùã nounhå søã lùnã søã manã laihà johê tsouã tsùã láhã jonã líã jmonå ià guiohà jonå çiónhå ziaã çounã naunã ñanã éhã çounã çuéhã tsøã lùã ùnhå tsouã iã jonã jenè jnanà jmonå janã søã dónâ manã laihà mønâ lùã jmaønâ manã jáâ Lùã sssss sùnå tsøã jonå çiónhå iã õâ tsouã juáhã ouã çúhã guiaâ lù ðanã maønã naunã jonã lùã juáhã tsouã çúhã dehâ iã jonã nénå iã jonã juáhã tsøã zionå tsaíã guiâ tùhå nainhå æê sùà meinhâ juáhã tsøã iã jonã guionå ninâ dehâ iã jonã saøå tsøã lùã jmaønã jonã guúhã tsøã ninâ toå lùã monà úã lùã monà guøhå lùã ouã nenã iã téhã tsouã auã çúhã nenã dehâ iã jonã çiúhã tsouã ninâ toå nénå mønâ lùã jonã jiánhã tsouã nonê juáhà jleínã tsouã dehâ mønâ lùâ jonã jiánã tsouã çiónhå ninâ toå guiaâ jánhå taã ziaã çounã juøå siáhã oå jeinhâ lùã líã donè tsouã dehâ jmaønâ taã ziaã liónã neinâ iã dónâ tsouã çanâ dehâ jáâ tsouã nénå søã manã tionà ðuinà minhà guiohà nénå jáâ tsouã eínã lùã dónâ tsøã çiónå ðuinà minhà báhã jonã jonã guehå taíå jonã lùã iã dónâ jainè lùã çanâ jonã mùnâ lùâ jonã jlaíhã nainhå çounã manhà minhà iã jonã jmonå tsøã lùã tiáhã manã chíâ jmaønã nonê iã onã nionå çounã çounã jmaønã rehå jniánã líã mønâ tøê çaã lùâ láhå jøè iã jonã iã jonã sønå tsouã sùà meinhâ jonå ñanã çuéâ tsøã minhà ñanã eínhã tsøã sùà meinhâ nonê çiónhå iã jonã guiaâ çáhã jonã iã çínâ jiuå tsaíã guiohàs juáhãs iã onã mùnâ lùâ jonã lionå tsøã sùà meinhâ eínã mønâ tøhê lùâ jonã iã jonã nénå iã lùã guiaâ ánhã jonã guiónå tsaíã guiohàs juáhãs iã jonã mønâ tøhê çaã jniánâ jmaønâ siáhã jonã nénå Jánhå tuã lùã guiohà sùà meinhâ lùã jánhå tuã leínà jánhå tiuã leinâ jaå lùã çounã lùnã minhà mónå bahâ tsøã ñanã ziaã mønâ tøhê lùã líã jaínhã tuã juøå mónå mónå guiohàs jánhå tiuã çánã çuoã jmaønâ møn guùã lùãmønâ tøhê mánhå jmónã tsouã tsøã manã laihà joê tsøã jonã oå søã lùã zioà jmainãs dehâ ñanã zianâ tsouã nonê saøåtsøãnonê çiónhå mønã loê teinã jmonå tsouã mønã loê lùã lùãmønã loê iã zoè tsouã çuuã laøã nenã iã jonã jmonå tsouã jiánã çounã çounã jniánã søã çuùnâ minhà lùã çounã tionã minhà lùã jmonå tsouã çóhã lùã minhà maùnhãiã jonã nénå sønå tsøã sùà meinhâ jonå çiónhå iã jonã nonê guiaâ çúhã taã tiánã lùã mønã loê juáhãs ñanã janê laã jonã nonê çounã tanê minhà çounã maùnhã minhà chíhàbaâ maùnhã jmonå tsøã iã lùã iã çuéhã sùà meinhâ nonê guiaâ jonã taã jmónâ laùhå tùhå nainhå tunàs juáhã guiaâ tsoå nenâ jnanhà dehâ maùnhã baâ lùã loê dehâ iã jonã nénå jmaønã mønã loê jonã nénå maùnhã minhà lùã nonê mønâ tøhê gaâ mønâ tøhê gaã tùã óå tsouã nonê dehâ iã jonã nénå juøè tsouã jmonå lùã minhà chíhà tohå tsøã lùã guiohà iã lùã iã ùnhå sùà meinhâ jonå tsøã lùã mønâ tøhê lùã jiuå tsaíã ñanå laã nenã jmonå tsøã ià guiohà monê nonê ninâ aiå tsøã manã laihà juøå laã nenã jmonå tsøã ià mønâ lùã guiaâ jánhå taã ziaã çounã juøå oå jeinhâ tsoè tsøã sùå çiánã tsøã mùnã laê lùã jmaønâ tuâ laã nénâ dehâ çiónhå juøå aã nenã lùã iã jmonå tsouã ià guiohà jonå zøê mønâ lùã jmaønâ manã jáâ iã jonã nénå Ñanã laê lùã tùhå çóhå minhà jonã nonê nénå çáhå ziaã minhà eã ziaã lùã mùnã minhà lùã iâ lioè nenã çuéhã tsouã lùã mùnã guiohà çuhå siâ çià léhã tsouã dehâ iã jonã jmonå tsouã nonê mainã tsønà tsøã lùã çounã maùnã mùnã minhà jonã nonê guiaâ çáhã jonã jmónâ taâ toã juøå láhå jøè iã jonã nonê juáhã ñanã çóhã tsouã lùã jmaønâ alcohol nonê jiónâ tsøã sùà meinhâ jonå nonê guiaâ çánã jonã lùã iã guiaè tsaíã guiohà juáhãs mønâ tøhê lùãguiâ tsaíã iã nenã manã jmonå tsouã siâ çønã laã mønâ tøhê lùã manã søã lioè ziaã minhà chíhà eãvlùã láhå jøè jeinhâ naùnhã tsouã iâ naønå tsouã iã çuhå tsouã guiaâ jánhå taã ziaã çounã iâ naønå tsouã mùnã uã tià lùã iâ jouà laã jeinhâ zihå çounã iâ tióhå jmánhå laã mùnã dehâ laê lùã jmønâ táhå nénâ laã dehâ manã ziaã bahâ tùhå nénâ nenã súà laã nenã jmonå tsouã mønâ lùã laå mønâ jiánã guiohà çounã manã çiúã ðuinã tùhå nanê dehâ nnn nounhå tsùã baâ tsouâ çounã juáhã juøå eínã çounã naunã minhà lùã iã jmonå tsouã lùã jmónâ ià guiohà jonå guiaâ jánhå taã ziaã çounã juøå dehâ ñanã jánhå taã ziaã çounã ñanã jánhå taã ziaã çaúå nonê iã lùã laè tsouã mùnã suâ nenã laã tùhå mønâ ziaã mùnã jmaønâ jonã nonê iã joã nénå mánhå laã çiónhå juøå iâ tsùâ guiohà tsouã jmonå iã nenã jonã ðùnã tsouã iâ jouà manâ jahà laã mønâ lùã çónhã laã ðùnã tsouã çounã iã siáhã nonê lùã iâ jouà çoê çinå nonê janê guiohà tsouã guiohà tsouâ nenã nonê lùã juáhã jnanhà iã jiuå tsaíã guiohà sùà meinhâ nonê çounã iâ jouà jmaønã eå çoê çinå soledad juáhã tsouã iã lùãçinå ionhâ tùhå ñínâ goè iâ goà léhã tsouã jauê søã zianã óå táã nenã iã jonã Juáhã çinå eínã ðùnã tsøã juaà lùã lùã iã guiohà láhã jonã jmonå tsøã ià guohà sùà meinhâ jonå mønâ tøhê lùã guiohà iã jiuå tsaíã janê souå tsaíã guiohà sùà meinhâ nonê juáhãs guánâ jiuå tsaíã lùã mønâ tøhê lùã jínâ tsøã sùà meinhâ lùã çiónhå mønã nonê mønã nonê minhà lùã iã jínã tsouã chiê sùà meinhâ mønâ tøhê sioè chiê jonã dehâ mønã nonê jonã jiénã tsøã guiohà jonå juáhã guiaâ çáhã jonã líã líã souå tsaíã guiohà juáhã iã onã nénå laã nenã lùã mánhå çinå láhã ðùnã tsouã mánhå çinå láhã lùã juøå iâ tsùâ çianå mánhå çinå mánhå janã tsouã søã láhã jonã líã jmónâ tsøã ià guiohà jonå zøê mønâ lùã jmaønâ manã jáâ laã tùhå tùhå táå nénâ nenã zianã çinå eínã laâ ðùnã láhå jonã táhå nénâ nenã iã lùã iã çóhã tsøã manã nonê nenã mønâ tøhê lùã ziaã çounã iã lùã iã jiuå tsaíã guiohà jonã zøê tsøã ñinã iã lùã ñanã çónhã laã nonê jainê iâ goà ðanã çinå gonè nonê çóhã tsøã nonê jmaønã manã tsaíã iã lùã jmonå tsouã çiónhå mønã çuuã jonã lùã mønâ tsaíã tsaíã jøã jonã iã jonã jioúnã søã sùà meinhâ jonå nonê mønâ tøhê lùã juáhã souã lùã jiuå tsaíã nonê søã taã ziaã láhã juáhã tsouã jmaønâ tsaíã guiohà nénå guiaâ guiâ taâ søã laã tsøã tionhâ lùã iã ùnhã tionhâ monè guiaâ çounã juáhã lùã mánhå tønå guiohà tsøã guiaâ iã jonã jmonå minhà lùã choúã lùã iâ çonå tsøã juáhã guiaâ çounã juáhã çuúã lùã iâ jouà jeinhâ zianã niónã tionhâ iã jonã nénå minhå taã láhå jønè tsouã tionhâ iâ ouà goè lùã nanâ aâ lùã jmaønã manã tsaíã lùã Niunàs tionhâ dehâ zianã søã taã ziaã guiohà nénå oã ziaã mønâ tøhê chaã dehâ iâ çonå tsouã iã jonã jmonå tsouã taâ çiónhå manã nonê lùã iã jínã tsouã chiê nenã jiónâ tsøã sùà meinhâ jonå mønâ tøhê lùã jiuå tsaíã ñanã <hesitation> guiaâ suâ iã juáhã niónã tionhâ ménå tùhå jnánhà bahâ jaå tuã juøå jmonå taâ lùã iã çiónhå jmaønâ tsaíã lùã iã ùnhã niónã tionhâ juáhã iã jonã jiónâ tsøã sùà meinhâ mønâ tøhê lùã jiuå tsaíãdehâ ñanã mønâ lùâ jonã liouå tsøã nonê juáhãs iã jonã çáhã jonã lùã mønâ jniánâ jonã lùã mánhå çínâ tsaíã guiohà søã meinhâ manã manã lùã manã choúâ tsøã mønâ tøhê çaã jniánâ mønâ jniánà jonã juáhãs iã onã nénå laã nenã lùã juøå iå iå iå manã naunè jnanà lùã iã juáhã tsouã liáhã jonã ðùnã tsouã mánå çinå mánhå çounã iâ jouà lùã jmonå tsøã ià guiohà sùà meinhâ jonå mønâ tøhê juáhã tsouã lùã zianã sùà meinhâ lùã iã jiuå tsaíã oå éhã çounã lùã guiohà tsøã dehã laã nenã jonã lùã chánã jnanà nénå láhã láhã ðùnã tsouã lùã toúnâ iâ jouà iâ juanê nenã guiaâ iâ jouà goè lùã tíã iâ jouà laã bahâ goè lùã guiohà iâ jouà manã jahà laã bahâ goè iã lùã iâ jouà jeinhâ laã juanê nenã manã toúnâ nenã laã nenã lùã tùhå joà guiohà láhã jonã jmonå tsouã ià guiohà sùà meinhâ jonå mønâ tøhê lùã jiuå tsaíã